Afaka tratrarina tsara tsy misy fijaliana mihitsy ny fahasambarana. Ny fahaizana mio-onona amin'izay ananana, ny tsy fitsiriritana, ary ny fifaliana amin'izay eo an-tànana, ireo no tena manome ny atao hoe fahasambarana sy filaminan-tsaina